<noise> Noye gaɗata tawe gaɗa nafa goduga koloji ɗi <noise> fere-fere now ne fere-fere. E ara fu ni a dara ira bafe ɗe gollitirta, nden dara ira non o we weluma yalla boɗejo, na bulajo na bafejo. Ko ɓuri hewugo ni e gollira boɗejo e danejo, goɗɗo e gollira e huɗa ɓoccedo. ɓawo a anditi non ne mo giɗɗa sai ngaɗaɗun beɗiɗi tawe baɗun wallo e wujan wullo e rauni ngol ɗo e lati <noise> fuɗo heccode kontiraɗe non toye fa nde anndira non. a yawan noye fa nafakka nde dun no cottinoɗaɗum to kaɓɓendi non kawai